الشعر... لازم أي شي قديم لله صلة بالعصر الحديث... ما نقدر نبعد عن القديم <hesitation> والأجداد وعوايدهم يعني بس طبعا قاعد يقل أحس... يقل عن قبل